من المهم بالنسبة لي <hesitation> ان يكون لدينا احترام متبادل وتفاعل ايجابي مع الاخرين بغض النظر عن الاختلافات في الثقافة او العقيدة ارغب في تعليم الاخرين اهمية فهم واحترام الاختلافات والتعامل مع الاخرين بلطف وتسامح مما يساهم في بناء مجتمع متنوع ومترابط.